Sa citadi chi deu si 'ollu chistionai est Venezia, sa citadi a ca deu apu studiau po tres annus de sa vida mia. Inzandus, in su millinoixentusetantatres, deu e sa familia mia seus andaus a bivi a Venezia. Po nai sa beridadi non est propriu a Venezia, una frazioni de Venezia, si zerriat Campalto. Est propriu a sa fini de su ponti chi <hesitation> collegat Venezia a <hesitation> a sa terra firma. E Campalto est una frazioni de Venezia. Inzandus in cuss'annu babbu miu fiat intrau a traballai in s'universidadi de Venezia. E inzandus de, prima traballat a Casteddu, a s'universidadi de Casteddu e dd'iant propostu de si trasferiri a s'universidadi de Venezia, casi ca ingunis sa facoltadi de chimica e de fisica non nci fiat e dda depiant fai de nou. Inzaras propostu a su personali chi traballat a s'universidadi de Casteddu, in sa facoltadi de chimica e fisica de si nci andai <hesitation> a bivi <hesitation> a Venezia po fai sa facoltadi. E inzaras babbu iat, fia stetiu diacordiu e fiat andau a traballai ingunis. Dopu una pariga 'e tempus seus andaus nosu puru a <hesitation> a Venezia. Nareus che <hesitation> a primu achitu non est chi a mei mi siat praxiu meda su logu. Sa genti non, fiat divers meda de is sardus, su modu de bivi, de si cumportai. Non m'agatà beni meda. Comunque, deu ingunis candu seu lompiu fia a mitadi de sa terza media e apu acabau sa iscola inguni, sa terza media dd'apu <hesitation> acabada in sa terza <hesitation> in sa iscola media de Campalto. U' orta prumoviu seu andau, mi seu scritu me is industrialis e s'iscola fiat a Venezia e quindi deu 'onnia dì pigà su pullman de Campalto, andà a Venezia, fadiaus totu su ponti chi eus nau prima, si zerriat il ponte della libertà. E andà 'onnia dì a studiai a Venezia. S'iscola mia fiat in acanta a su ponte dei tre archi si narat, poita est u' ponti chi est fatu cun tres e fiat nella fondamenta della misericordia, si narat. Su chi deu fadia 'onnia dì cun su pullman, fiat, durat su per giù u' cuartu di ora E poi apustis, lompius chi fiaus a Venezia, sa <hesitation> lompiat a custu logu si zerriat piazzale Roma, a che lompint is pullman e de ingunis sa citadi de Venezia macchinas non nci nd'est prus, est sceti, o andas a peis o andas cu i' barcas, motoscafus, insoma. E nc'est sa <hesitation> i' lineas internas puru, funt cumenti chi siant i' pullman de i' citadis, nci funt motoscafus. E deu pigà su numeru cincu, si narat, chi fadia su giru chi si nci portat acanta a s'iscola mia. Venezia est una citadi tropu bella, nc'iat milli cosa de biri <hesitation> e poi sa sa cosa chi dda fait differentis de totus is ateras citadis est ca non nci funt i bias ma in parti de i' bias nci funt is canalis. Nci nd'at mannus, su prus mannu si zerriat canal grande ma nci nd'est bellus, matucus a su propriu, e poi nci nd'at piticheddedus piticheddedus, si zerriant rii. I' bias apuntu funt <hesitation> funt fatas de acua, is pratzas di essi, si zerriant campi candu funt mannas, candu funt piticheddas si zerriant campiello, e funt is pratzas piticheddas. Giai in donnia pratza ddoi est a su centru ddoi est una funtana, poita antigamenti fiat s'acua me i' domus e andant a dda pigai me in custas funtanas chi funt giai sempri In mesu de custus campu o campiello. Una cosa meda de importu mannu, a Venezia, funt is cresias. Nci nd'est meda, meda meda meda cresias, e poi non chistioneus de is pontis, mi parrit ca funt cuatrucentus is pontis chi nci funt a Venezia. Is prus, nareus, is prus connotus funt is pontis chi funt nel canal grande e candu bivia deu nci nd'iat tres, ma imui sciu chi nci nd'est, anti fatu su de cuatru puru. E fiant il ponte degli scalzi, acant'e stazioni, u' ponti bellu, biancu, de marmu biancu. Poi a mitadi <hesitation> de tretu de Canal Grande nc'est, si zerriat il ponte di Rialto. Est u' ponti chi <hesitation> chi 'ncora imui est prenu de negozieddus chi bendint oreria, est sempri stetiu, antigamenti fiat adiritura <hesitation> bendiant petza, cos'e papai, fiat una specie de mercau. E poi s'urtimu, est dopu dopu san marcu puru, est su ponte de s'arsenale. E fiant sceti tres pontis. Ma poi nci nd'est aterus carateristicus, po nai, unu ca deu adiritura arrutu e mi fia segau u' bratzu, in d'unu mengianu de ierru, andendu a iscola, si zerriat il ponte delle guglie Poita me is contuadas de custu ponti nci funt cuatru guglias, si zerriant, spuntonis de arramini, funt bessius birdis. E m'arregodu unu mengianu de, fiat totu ghiaciau su logu, nci fia arrutu, fia allissinau e po <hesitation> ia postu su bratzu <hesitation> po circai de non m'ingolli e invecias mi fia segau su bratzu. Cussa dì fia stetia una dì, nareus, diaderus <hesitation> legia, poita apustis mi fia segau su bratzu, incumenzat a cresci s'acua, poita a Venezia una cosa chi genti non scidi, nc'est custu fenomeno de s'acua alta. Sa marea crescit a bortas est talmenti che bessit prus arta de <hesitation> delle fondamenta chi funt i marciapiedi e inzaras non fait prus a camminai. Cussa dì deu mi seu segau su bratzu e apuntu fiat cumenzada s' alta marea e deu fia bloccau, portà u' bratzu segau <laughs> e non scidia a cali parti mi tirai. A iscola non fiu potziu prus andai poita s'acua fia tropu arta e non fadiat. Finzas a candu u <hesitation> unu chi portat una barca manna, inguni is camion si zerriant le toppe, e funt tipu is camion chi teneus nosu cun is arodas, po portai Arena, ciumentu mattonis, i' viagius chi faint is camion. E inzaras cust'omini m'iat <hesitation> mi nc'iat ghetau su, una funi po mi nci fai arziai a sa barca e mi nc'iat portau a s'atera parti a ca deu podia camminai. <hesitation> Casi ca deu portà su bratzu segau, candu issu mi nci scudiat sa funi, deu non nci dda fadia a dda pigai cun tot'e duas i' manus e mi narat in veneziano, ca deu non fia bonu a fai nudda, che i giovunus non funt bonus a fai nudda, cumenti est sempri stetiu, i' becius nant sempri a i giovunus ca non funt bonus a fai nudda. E cust'omini a mei, poita mancu ddu scidia cussu ca deu non fia venezianu, chi deu fiu sardu, mi narat custas cosas. Comunque a sa fini mi nc'iat portau e finzas a candu deu apu potziu e inzaras po torrai a domu apu pigau su pullman. Ma a mei su bratzu mi 'oliat e inzaras ita apu penzau, bah imui provu andai al pronto soccorso di Mestre. Fia andau direttamente in pullman ingunis e fiu aspetendi aspetendi po mi visitai, ma in s'interis cussu mengianu, nella autostrada Venezia Monaco nci fiat u' grandu incidenti po po sa. E lompiat sa genti ingorta de de s'incidenti, totus insanguetaus, cun i' barellas, e a mei non mi circat nisciunus, fia inguni aspetendi aspetendi u' mengianu interu. Poita su <hesitation> su dannu chi tenia deu a su bratzu Cunfrontus de sa genti chi si fiat ingorta in cust'incidenti, fiat nudda a totu. E mi lassant inguni aspetendi. A u' certu puntu, evidentementi a calincunu ndi dd'est partu mali, m'at nau, ascurta nc'est un'ambulanza andai a s'uspidali de una bidda innoi acanta e <hesitation> una bidda si zerriat Noale, 'olis andai ca inguni non ddo' est nemus e mancai inguni ti visitant e mancai ti ponint calincuna cosa a su bratzu. Aici ia fatu, fia setziu in s'ambulanza de custus e fia andau in cust' uspedaleddu di Noale. Inguni m'iant postu, mancu ingessau, m'iant postu una tabedda totu fasciau e mi nc'iant bogau. <laughs> Toca torradinci a domu tua. E fia lompiu a domu a is cuatru de a merì, de is seti de menngianu chi nci fia bessiu, cun d'unu bratzu segau, in domu non scidiant nudda e candu biu disisperaus, ma po nai, fiat stetia una dì diaderus legia <laughs> però mi dd'arregodu 'ncora. Comunque torraus a Venezia, fiau narendu de is pontis, e nci nd'est aturus po nai, il ponte dei Sospiri, est u' ponti chi collegat, non est <hesitation> non est fatu opertu a sa genti, poita ponit in comunicazioni dus palazus. E pigat custu nomini, ponte dei sospiri, poita passat de su tribunali alle carceri, a sa galera, e ingunis Sa genti sospirada prima ddi essi, po nai, chi nci fadiant a essi cundannaus po essi assolvius e si zerriat, pigat custu nomini propriu po custa chistioni. Poi fia narendi de is cresias, chi nc'est tanti cresias bellas, sa prus in su mundu est san Marco. Ma nci nd'est ateras bellissimas. Po nai sa Madonna della Salute, si zerriat si <hesitation> s'agatat nell'isola della giudecca. Est una cresia bellissima, cresia manna, ma pagu visitada poita est u' pagheddu scomoda ddoi lompi. U' atera cresia bella meda est la chiesa dei Frari, est bellissima, una cresia, custa puru non essendi de passagiu de is turistas dda visitada pagu genti. Però est una cresia bella meda a su propriu. A su propriu bellissima est sa de san Giorgio, che est <hesitation> si zerriat nell'isola di san Giorgio, una cresia bella meda cussa puru, cussa puru, po nai, tocat a pigai su motoscafu po ddoi lompi o su vaporetu e quindi andat pagu genti. Ateras cosas bellas de a Venezia, nci funt, po nai, <hesitation> sa laguna, nc'est Murano e Burano che funt dus isoleddas, a che, a Murano faint vetri ca funt una cosa bellissima <hesitation> e totu su mundu ant copiau sa Su traballu de de s' imbirdis, chi faint 'ncora in cust'isola. <hesitation> invecias a Burano, est famosa po i' ricamus de i pizzi chi faint <hesitation> chi fadiant a su mancu is feminas de custa de custa pitica isula. Oindì, Venezia però est bessida u' pagheddu <hesitation> nc'est tropu genti, tropu turismu, una cosa impossibili a ddoi andai. Chi unu andat in tempu de carnevali est impossibili a ddoi andai, poita ddoi est talmenti tanti genti. Opuru in s'istadi <hesitation> s'idea prus bella iat essi andai in s'ierru, candu nc'est prus pagu turismu. Nci nd'est sempri turismu a Venezia, però in insoma u' pagheddu prus pagu, candu nc'est frius meda sa genti si nd'abarat prus in domu. Ma sa cosa chi 'ollu nai a sa fini, chi unu ocasioni in sa vida de podiri andai a dda biri, ndi balit sa pena, poita est una citadi unica in su mundu, non si nd'agatant ateras, eccu. Po cantu unu apa biu citadis de su mundu, cumenti a Venezia nc'est sceti cussa. E quindi ndi balit sa pena <hesitation> sa pena de dda biri